Dua chan nyanam mingil ma kechel kalesong arania itan dun mo von niman walawo buiyon ko osili a itanum dua iti seha heba kesum kade awara louta mo dua louti mo seha heba namo kalesong kesum awara dira mo kade